Ɗun kaa ngelooba, ngelooba anndumi no nokku wuliri fuf ana waawi wuurde. Bon nguru makko oo nii waɗta sabaabu kañun e omo waawi ñande o resa e reedu makko ko heewi. <hesitation> Non du woni ko o tagiraa kwa. <hesitation> Ngelooba, Alla tagiri ɗun non non.